Po janë disa lloje të termometrave që munësh mi përdorë. Unë mas shpeshti e përdori termometrin digjital që e qes nën sqetulla. Mandena pres disa sekonda deri sa dalin numrat që tregojnë sa osht temperatura e trupit. Edhe n'fund gjithmonë e pastroj termometrin.